<hesitation> Yimude ɓuranikan fiide hodduuyi, sabi jimi jooni ɗun ɓuri welde. Aɗe waawi waɗde hen tinndini. Tawan mi min woni jonka jimoowo oo ka. <hesitation> So tawii mi jimanteeɗo, <laughs> finee dow hoddu oo du torla walaa hen. Ayyo.